إلا كنت حوتة غادي نختار نكون دنفيل. هي واحد الحوتة لي يذكية بزاف كتعيش في المحيط و دنفيل عندو قدرة على التكيف مع المحيط ديالو، و ذكي بزاف، و كيستعمل الذكاء ديالو باش يتجنب الأخطار كاملة إللي كاينة فيا لبحر، ويعيش في أمان مع الحوت الآخر.